Mma obia nnsua ne nyɛnko n'edwuma. Hɔn a wɔyɛ abɔdzemunyansapɛfo wɔnhwe hɔn nhwehwɛmu <noise> na hɔn a wɔyɛ edwindze, wɔyɛ mfonyin nadze no so wɔnyɛ hɔn dze osiandɛ obi a na ne nyimdzee na kwan a ɔfa do a ɔdze boa ɔman no. <hesitation> Sɛ abɔdzemunyansapɛfo worusua mbrɛ wosi wen adze ee- ebi mpo a na hɔn nyimdzee na wɔwɔ no hɔn werɛ efir anaadɛ woegyaagyaa mu ato hɔ ntsi emi mususu dɛ obiara nndzi ne "lane" mu <noise> obia nnyɛ ne dze a Nyankopɔn dze ama ne n' osiandɛ ne nyinaa eyɛ adom akyɛde ne bi a.